Ndi nyaata a hódi we, ɓuu gtíiti be de be inɓuyi, ndi beyaa mo bdiis, suta hala ma ngim bo waabo, ngí ngi mbúuta, he ga fyere. Ndu ugí ngi mbúuta hii fyere, we ɓuu biidin ma ngetta mada gí njali ma braa nan san bgí. Basgo waati woli mo wo nga a ɓuu, mbúuta hembe angi mñíne. Walla mbúuta ma nga a ɓuu hú ma ungi mñíne, waati ma wo nto baren be so uɓuu mma mbúutam a nwile. Wee tínga ɓuu biindi ma, bgí yaa ntili ngi ntili daal, ngette gwaati ma gdúba gí ngi ye gtili ngi gtili.